Chine de anisan'ny firenena matanjaka. Ary kolontsaina voizina ao aminy ny fianarana hay ady. Ohatra amin'izany ny kung-fu, ny wushu, ny wisa. Ary mampalaza azy ireo a, ny fananana ireny ankizy mbola kely nefa tezaina manokana ho amin'ny hay ady ireny. Eo iany koa ny fampianarana ny ankizy hahalala fomba, hanaja ny soatoavina, hanaja izay lehibe noho izy.